N futata daakaa miŋ to hani a tara a si i senboo fanaa soto, daafeŋo doo bi jee niŋ n niŋ wo loota, a senboo warata n ti le, bari n na feeree le be n kanandi noo la wo daafeŋo ma, miŋ taata miniyaŋo ti, jatoo, aniv feŋ toomaalu, bari doolu bi jee wolu te haañi la nte fanaa ñaa niŋ n loota, i bori la le, i ye taa i kuŋo ti